N'bara hanba lo n'ma mɛnɛ yu, lomu ma yun tiunre be yɛ a nbɛ waɲ yiu ɲuu bɛ n'se. Mi ma huo dɛmu biemimu ,ami nɛ a n'yi ɲu.